باش نجم نضف الثلاجة متاعي بلقدا <noise> أول حاجة نخرج منو كل شي كل شي، النحي <hesitation> هذوك رفوف <hesitation> نعمل بيهم رفوف هذوكم نحهوم نغسلهم ونخليهم يشيحو <hesitation> نحي لحكوك الكل كيف كيف نغسلهم ونحهم، في وقت اللي هما يشيحو نمشي نعمل <hesitation> خليط نعبي فيه خل وفيه شوية متع مادة غسيل ماعون نتش بيهم <hesitation> ونمسح الثلاجة او من بعد نرجع كل شي لبلاصتو.